Ah fikafika amin'ny fanaovana tonotonon-kena mety tsara zao a, de alaina aloha le hena de tetehana iny, atao mitovy ny habeany, de avy eo asiana ohatra hoe sakamalaho, de asiana sira sy poavra, de <hesitation> atao amin'le hazo iny moa zany izy le anatonoana anazy iny a de afaka ohatra ampianao tongolo, poivron, de avy eo a, atono eo ambonin'ny afo, tsy atao mahery be fotsiny le afo.